Oire varuere kare iava reoreoparai voeao oea gurupiepaiveira vokiaro ora taraipavioveira osia vokiaro vokapaive evokare oea rirovira gurukopai veira ora ovutarovu vokiaro ragare tuepavere. Ravireo ia usipavere ra vokiarovipapere osia kaiporirovere vokiarore, eisi uva iravu iraia taraipaviei auoro kakau. Kakaukare, ovutarovu voea raguipapeira vo keparaia. Oire evoeaita oea oisio toupaiveira tokipairara vigei voearo eeke, ira voari touparevere vi vokeparo. Vosa iravuia tarairovere osia kavirusia aueparo o eake ousia aueparo ora iravutapo kakau vosa uriorovere ari erava pegurevere. Uva iravua era kakau ira vokiaro gurukopareveira. Ari okarevu aue aatu kare, aatu kare oea Vokiaro vusipaiveira, vosa tarai avere aue kueroia upea kuero, voaita evoa uva vusivusipaiveira ra evo kue aiopaoro voeare avipere asia vokue aiopaive gurukoto purapaoro vokiaro. Uva voearoa evoa oea vokiaro vusivusipaiveira. Ari iriavuaita auo isiike iria vokiaroreita tuepaoveira vusipasia. Vo ravireoia uva usipaovere, usi verapiepaovere vokiarore tuepaoro, oire vosa vokivokipaoro avapere, rovoi ora itorokopiepaoro voarire kepara siovaraia vosa eakerovi toupaive voari. Vosa eake aio kuroro o piratiara oisio osia vara kavupapeira, evara oara aiosia vusievere eira vosa vara kavuraga rivere eisi. Uva vokarero a evoea oeaia Taraipavioveira oea vokiaro vusipaiveira, evo gurukorovi purapasia. Eisivi uva evo karevi-iava tavitavirai oea vusipaiveira evo vutaia.